Zaho koa ta- mpitôndra sambondan̈itry àby ren̈y, de tavela an̈abo en̈y Zaho zaraiky, sakafo misy ran̈o ampy, raha ataoko dônko mitady raha zaho mahafaka diadian̈a anaka, avy eô za afaka mamaky livra, afaka man̈ano dekoverita kà za hafahako mahay ahaizako makasika raha jiàby an̈abo lan̈itra in̈y.